E ko sendi nyamdu latindi fufunama lekki enyawu ndu fufunaaka, nyamdu latindu nyautawama fadde muɗum waɗego nyafa nyame kaɗode nyamuɗago fu a anndi ahkkilo maɗa e fukki. Ngan a yawata tawugo ndum ko kobbe e dabbahol fetton nafa latika nyautaka kaɗo nde jaɗa kakafu, wakkatiji ɗin fu a tawa dabbahol e ko kolli e ko hewi e nder makkum.